Ulimii mii kan nanghe da uli mi kanak da uli biyelemi nuŋ kang erere berebii titi yama baye nami she tami ɓani ne juree ɓani uljuwa ɓani tum ɓaani fa bii turim ti nyinale ni welmi mi mee ni perem shimii ni ɗee mee ka shit ni duu shee ni fom nuŋ ka nanak kani nem uri tatini ya bii jumnung kanin luna tii vongtong ni yini baa loo lwaa nin duue shee nin ɗee ninfoleee aɓaa ti fuumi nuŋ kang daa fuumi kanak ɓoo ɓati ɗii gom nuu daa fuumi nywa fuumi ka uli tii nyinalee were luk yili kako ka yoo min tang nuŋ ka koo yo da meemii nuŋ kakii kati mee bii vong tong ka luɓii ka bee ka twale tii jet ɓani bee bii ɓakwee ɓani uri. Ni yin ɓoh pii ɓaa nashin ni uri nii ɗee tee nuŋ kani ka folem ti lati ka ni kan ɓan mut tii yinalee nii uri ni babi ti ɗee mee mol ɓani nyaka ni ɗee arya nii nyaka ni gboblee mee mol ɓaa ɓetɓet ɓa nin ɗeeleh daa ɗee yorgoo nin ɗee top nin berem nywami ti top top min daaba malee nin yi yini folem mii kwee ka geemee goo yoo namin ɗoo nayuu yo ni ɗee yele mare yuu nin ɗee yel mare yuu, nin baa na nine luk nuŋ kang nii fona nanaa nin fonaan nana na uri danghe gom ka nerem yoo min bembi iliyee na ɗe ye mee kakwe na folem min ben nywami goo u iliyee ka nee shit yin shika kwee ka folee voroo tii nami kana tee ka ɗe nungko ka nunka yilka yonglem tii ni yee tami na te yuu voro kakwee voro nan te yuu tana ka lee yoo nan yi na yilka pilim na yele li mare yui. Nan wii yoo nin twam twaa ya yoo na ka gee kangha nee yina ɓoo, a neka nen ɓakee ɓa twam yuui na yoo na mare twii li mare yuu nan gub nan ma lo twiina nang gub nan lo wula na kakwe nwa sham lo nungka nanne nyina ɓo, yin shika na kan yuna ɓa nung kako do she ti nwa dwili nungbo, nunghin ɓakwe nan pi ɓa na ɗe teen yoo mii wuu loo min gab nuŋ yoo naa ɗee mee ƙaa dwili lwa nan baa meeka dwilin lwa na furii shee nan furii shee nii ɗeeh yang nii bareen dee nin mare vee nin ma ve tii kanak lee nin tam yoo krem vee ka yim mii ɓarare min lo ɓarare nuŋ kana yonlem na ɗeen mee mii ɓani bem nywamii ɓani nelee nuŋ ka kwee voro kanin bera mimii nywamo goo iliyee moh kanee nan faabii ɓakwee na uri na pila na ɗee teen mee kanak na wulee nan wel na jobee shii miina nan faa bii ɓana yi na shii teen ka uli ɓana fola teen foo, moon nywalee teen yoo nan fa bii nywalee too namoo kwee ka belle shi na folee she na lul katin maraa Aa tii ya ɗooh ka uli wee ɓa tiyan nee kelee, yuwa tin maree yui nan balaa vee nu yo nan ɗooh ka uli nu teen nungmo yo na pi nung kako nan baa shuwa nan gobiishe keren vee moon mamee mon dabamalee kele kakwee ka yanne ya li maree yui daa voro ka armoh tiiyaubi nin ɗigtaa ɓakwee nin faabii ɗigtaa, nin yilla loo voro jahalee nii bere bii shewa nin babi shewa jahalee yoo nii ɗe kpab nin baa namo yoo mang titii nin ɗee nin ere bii nu yo mwa janghale ti kanak yoo tini baa lo lwaa ɓee, nin babii mon loo lwaa ɓee moo uri tii shimo monan daa shewe nee nuŋ ka nak kii, moon uri mooh gubii tii bii daa vooroo kakwee dangha lii mare yui banana yoo danghe namoo yoo nan yii yuu nan yii nan ba nana nan gee aata yi nu moo eree nuu moo bebi shewe nuŋ lo voroo ka ja nii balaa ka kan daa dwli nuŋ kakwee nu moon nee moo babii ɓakwee, moon berente bii ereree mon tele nin fabi kakwee nii yi ni ka geha aa teen kii dekadee ni ɗee kpab nii shita namoo. Yoo voro kakwee nin balee kpaɓi moo uri mwa maree namon shee, moon mare na moon shee mwa ɗoree ka dee nee yoo a wuu tii nwabii dek, yoo ni mam aa na erere vee yee koo nii nee la ɓakwee nin faabii voo mon yim mon ma de shii kpab ɓakwenu neninmare teen kpaɓi namoo a taa dee tii kwinmoo moon eree dee tii kwinmoo mong dee ti nyinale nu, ni teteen ka wula laka mwa teka sheule nee weleee nin babii ɓakwee nin uri moo nah moo yoo moon dee kadee yoo ata yi yoo na ɗee ka kane ka mwa ere tanghe ti malee nan tooraa moon wishi nungkwee nuŋ ka erere nung ka malee mwa nigoomo ka malee shee mwa ɗabla shi mo ti shoo ti tee ka maree ɓaa tang shong dangha yoo mii na na ge ata nang na wula na shi mii, mon erenu mi kwe nung ka kane nii ni luwaan tii nunghi mowa maree shala voo mo da vee moon shala voomon nuu moo babii teen nee welee mon babi ne wele nu voro ko namon kannu nin eree nu moon ere nee wele nuu ni te tee ka ba bi era teen looh kaa shewa teen tanghe nung tanghee nin shewa tanghe nung tanghee ni ɗe aran nuŋshigong kaa ti mee yoo nungɓwelee ka ɓiling ɓa ɓayok nin nee tii mee gweeshe nin balen meen lwaa nin balee mee lwaa nin tw- twalee mee gwee dee aa kakung nun ka ka ɗolee nwa yuu mm bale mwa namooh ka tee ka namee nan nem na koolee yu dee shee wee tii kanakle yoo, yin shika yo ara fuumoo teb ma ti kanak ti mare nuŋ ka yimi ɓoo moon ne ɓakwee, nin ne nan ti nan nam yinan gbob na pili kaɓutɗi nan ɗikta moli nan pili kaɓutɗi nan ɗikta moli na pi kaɓut na gboblee nan gbobelee nu nu yo na kole ye dee nu she yee gbalit nu yon kere vee nii balee ɗonshong aa ɓatii gwee tii ma shee tii kanakle yin shika ɓaa moon been nywaa moo moon tangh fumoo yin nin nee nuŋkwe ɓakwee ni kan ɓa nung ka ɓuno ɓa lare da fumoo, yinshika yuwa mwe ara yim ti ka nak ɓoo, ni kang ɓa nuŋ ka yimii loo da yuwa mooh ka bena nung yili nin kan ɓakwe ɓoo, nin fa bi ɓakwee ni ɗele ni beran nwa mo ni- ni- ni- ni taman nwa mo, mon daba yo dangha mon loo nywalee mii yoo mon daba len nwa mo nii mam ayo voroo kang na teteen ka shewe eree nuŋ.

Ɓee voro ka na moon wo <noise> na ma baleee na moo na mare namon shee nan sheera kamoo tele ka babi eree shenung kanin yila kakra yoo mwa nii balee nnnamoon dee mwa ere balebi yee shere nuŋ, ka nin fa bi kakwee <noise> yoo ulwa lana tuwa shit kanin gee nywa kwini namong yoo nii ge ni ɗor teen ka ɗeɓe lumo ni teka ɗeɓee lane nin yi ni dee nin faa bii dee nuu ni beran bii mo ni twan ɗanshikin shimo, nii debla kakra ɗeb ɗee teen vung nii shii, nywa yir nin shii mwa pilli mwa yake malmo, mon yak malmo, moo baa lee teen laɗi moonka ɗoree yoo, ni deha kwele gong ƙoo gong bele kanin winee shee da nwi nin faa bii ni fola namoo ɓerii moo tii yinalee loo kani deeba gong she nin voro ka vuko ti tii nin shili nywa kaa ninshiya nuŋ mon nywa kaa tii yinalee, mwa bale mwa lamo. Mon taa ka dabanunghi mwa dabateen malee ye nuŋkakin kani neyaa sakemoo kaba teen shinan loo daba nuŋ ka kane yinshika ni.

Kamm ɓakwee mang tiye ba tee sheke yen lomo nii dabanung mwa nii folan nungeeme, moa ɗoree ni fola, mon benedit, mon yin shi nii ɗee nung kani balatamoo tii yinale lul kani foya ka nee umelee mom benee moo yila yonghe ni, niin gee aa tata yuu mwa tee yuu, nii gee aa ta nuŋ mee, moo ka nunghi mee mon taa tii mon nuŋ mee tii yinalee mon yilli yi mon funi nu <noise> ni dabamalee moo nii gee ung yuu kang ɓoo balee shikeeɓoon she, yinshi kana noɓo yoo noɓon nungna yoo, nalaa tumi yoo nalaa nee nung kang yoo, voro kakwee mun faa bii tii yinalee nin faa daba kakwee, ka ki ki rabraree moo ɗoree tee ki gbonungli mon tee tii ninta kakwee ka muri, mon dabaa nuŋ mon urin vee, nii nywaa koo ni gboma fuumoo kakwee daa erere moo dangha yoo vee shimoo she tii shimoo mo ɗoree ka ɗee tumi kakoo na lul kakoo moka ne tumi nin folaa nungemi mo eree ɓaɓlee nung kakane shiiya benee tanin kon dii ɓoo mon ɓenee tanin di ɓoo mon benee nin ɗi nin ɓibaa kani ka dabamalee moo ni gee moo aa ɗeeb kang ɓang wa wi nuŋ geeme laa? o tati nee tumi ɓang. Waa wii nuŋ kang ka mi beren nwami, <noise> waan wii ka kung kami ɗeɓleee nung sheree kap shere nung she kararami waa kwen nunghi kan yi shiya ɗangha ɓoo. nii dabamalee moo nii tumaa, mwa lalayee yoo mon faabi voroe nenuu. Nin kaye tumi daka neetumi yoo mon tii shikee tikanak lee ni nanghe ti loo mo ni gee mii yuukang nan lul kati sheken shiina. yinshi ka voro kana fa makaran dabanung na na baa shekeena shimshim loo yee lita yuu, she linaa yuu ɓoo na wulaa yimi kina dee nu nafoo yimi nanuu loo ne tumi naa nane noɓo yoo kung yuu kanak yelee dabanung yele yele yele tumi ka eree ni ere bi mon nuu noɓon nuŋ moon yoo ni ɗeten tumi ni folaa nin folaa tumin kwee voroo kan dabamalee mon tua teen lana, mon bere lanaa kanak moo tee nywaa tumi tii yinalee lo voro moo twaa dee yoo. mon benee mo yileeka nyonghe <noise> teen yee tamo ka yira ni nyolee dwilii nuŋ loomo shooti kane <noise> turaa ni ɗaɓa bimo ɓakaa ja ɓo babi ɓa kan babi ti tii. Ni nele ye nung ka kane fek yi jubli voro ka ya wili ne tumi mwa yila nyonghe ni teen nyong, dangha yo lana yoo, yoo nin kurin kuri yoo, moka ɗaɓa ni mwa joɓe ni shini ti yinale, mwa gbome ni funi mwa nyonghe ni, ni baa liɓan lomo ni mangha ti tuka yo, ni jeuya ni ɗoren kalau yo, ni ne ɗib ti lilmo shanka mo ka galen liya.